Mi buran yidugo mi nana gimi je jamanu jotta ngam buri velugo. buri marugo kalmaaji je nastata berde goddo wallina Mo hakkilo. to goddo do suni ma to hubbi gimol do nana ni suno mako ustan masin o nanan beldum o fertan masin ngam gimi do usta gewdum.